Ke jo kampung mule tabu isolasi tamu demi solata. Ke anjo miki pasikolangito sitampe solata, sitampe sola sotamu, anjomiki maguru, <hesitation> kisoterang mi tu solata nasutominga mikito pici sapi kina undami solata. Kende kisempe dengomi solawar de rupang <hesitation> anjo kito solamasimito akrap miki <hesitation> anjo miki <hesitation> berkeliaran ke solimi pasikulang solimiki minjio jomi ki sitamuto ajaki nongkrong akara ke kape naperka warkop nongkrong minum kopi, mobelejen <hesitation> kesemanito padaduka sola warung jeruk manto <hesitation> uda ngon carita nje raka ma putsal, turnamen futsal <hesitation> dengan solabar jo rupanto jo ki kampuna tau ma futsal simanokiti so solata to <hesitation> tamomi kito lakemiki mo kuliah solobar de rupang to dari. <hesitation> Mana mana <hesitation> deme tau pinrang, deme tau bulukumba, udang dengasange sipacarita. Aling kelas makuru sosoroto jomiki nongkrong andeki kumande solang alaku kira ke kosna garaga nasi goreng <hesitation> salang seta silong seniorta, <hesitation> maguruki diseniorta, apaapale diseng kalai tangasang, makape ki diseng kalaeng duka. Apotoaomabalong apotoauadake yake tenasenior ta <noise>